तस आमचा गोयचें खूप भाषेचें ऐतिहासिक पदार्थ आस्तात जे खूप फामाद आस्तात। जशे गोयची पारंपरिक नुस्तयाची चडई आनि साचुति, चिकन काफ्रीयल, सन्ना।